Machine fanasan-damba vita amigna courant izy io, mandeha amigna courant, de fananaovanao ananjy ah alefanao avarignanao akao zany lambanao miaraka amigna vovo-savony, de avy akeo pihinao amin'izay boutton mampandeha ananjy ah, de rehefa vita igny e pihinao koa boutton ah de mangala lamba koa, de lamba efa madio akao fa justa hoe manapy ananjy foagna sisa anao de zegny.